ඇත්තටම වඩාත් කැමති <hesitation> ඇවිදන් යාමටද <hesitation> නැත්තම් දිවීමටද <hesitation> කියල ඇහුවොත් <hesitation> ඇත්තටම මම කැමති <hesitation> ඇවිදන් යන්න. මොකද <hesitation> දුවන කොට <hesitation> මහන්සි වැඩියි. සමහර අවස්ථා තියෙනවා <hesitation> හදිසි අවස්ථා වලදී <hesitation> ඇවිදන් යනවට වඩා <hesitation> දුවන්න සිද්ද වෙන අවස්ථා. උදාහරණයක් වශයෙන් <hesitation> පොදු මගී ප්‍රවාහන රථයක් <hesitation> කට වෙලාවට අපිට <hesitation> නවාතැන් පොළට යන්න ඕන් නම් <hesitation> ඉතින් <hesitation> ඒ වගේ වෙලාවට <hesitation> වෙලාව මදි වගේ අවස්තාවක් තිබුණොත් <hesitation> දුවන්න සිද්ද වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් <hesitation> වැඩිපුර කරන්නේ <hesitation> ඇවිදින එක. මොකද <hesitation> දාඩිය <hesitation> ඇගෙන් වහනය වන ප්‍රමාණය <hesitation> වැඩියි <hesitation> දුවන කොට. මහන්සිය වැඩියි. ඉතින් <hesitation> වැඩිපුරම <hesitation> වැඩි වශයෙන් <hesitation> සිද්ද වෙන්නේ <hesitation> ඇවිදන් යාම තමයි.